أكثر حيوان شفته غريب هو في وثائقي كان في البحر معناها حيوان مختلف تماما في الوانه فيه يشبه القنديل البحر لكن هو ماهوش قنديل بحر مضيء آآ حيوان نوعا أول مرة نشوفه اه مختلف عن الحيوانات اللي شفناهم الكل ماهوش نتصور ماهوش موچود ونادر برشا.